Le magnano lasopy longany tsy haiko aloha e. Fa le mahandro paty ndraiky haiko. Karahan'izao fandrahoagna ananjy: ampandevezigna alônga rano. Mandevy tsara rano, ararakako amin'izay paty io. Avelako ao izy handevy akao, mandritry ny dimy ambin'ny folo minitra akeo na folo minitra. Dia vita zay dia alagna izy. Tantavagnina amin'izay amina passoir. Karan'izay zay fandrahoagna paty fa le magnaboatra lasopy igny tsy haiko ndraiky igny e.